Sakafo mamy izany ny ahy no tiako kokoa rehefa resaka mofomamy an, dia tiako daholo. <hesitation> Izaho moa tia mihinana desera izany isan'andro an, dia mety hoe izay angamba no mahazatra anahy amin'ilay sakafo mamy.